واحد النهار كان كاين ان فونطوم يخاف من الظلام ، يعني يحوس يعيش غي فالبلايص اللي فيهم الضوء ، مام المعيشة التاعه في الليل تلقاه يروح غي البلايص اللي فيهم الملاهي الليلية ، و البلايص اللي فيهم ، فيهم الناس تقصر ، يروح لسبيطارات ، المهم ما يبقاش في الظلام ، حتى جا واحد النهار تلاقا واحد البنادم تاهو ما ببغيش الضلام ، تا هو يخاف من الظلام ، ولاو صحاب هو وياه ، حتى معا الوقت ديكوفراو بلي بروبلام ماكنش عندهم مع الظلام ، البروبلام سيكو ما يبغيوش الوحدة ، كانو دايرين السبة بالظلام سما يبقاو توجور في البلايص اللي فيهم الضوء بارسكو توجور فيهم ناس وحدخرين ،من بعد كي ولاو يقعدو في الظلام ماولاش يجيهم الخوف بارسكو صايي عرفو ، عرفو واش هو الخوف التاعهم الاساسي و قدرو يواجهوه و حلو المشكل تاعهم